<hesitation> bueno pues lo ke es mau ljie ndu <hesitation> njasp este desde santjump de octubre bijiy ya kuajau duanat asi ya ru liyet baseelat ñyudat kuajau lajaun nchiaut asi kius asi madat ma lagaun lo que es son ru ki nchaut nau sku lame asi dulces pues se le da y ya entonces biu el dia primero bi manece biu dia primero lo primero ke te que es dia primero que son para niños que es para liyet tebat biu bueno nduk mu tsjep ofrenda pero es para niños es el dia primero primero lii ru lo que es el cafe con pan es el primero ke budat nijiy ruaja 01:05 y ru ndu stakjui ya staii lo es miujuy o lo que es danas <hesitation> ru datua y mas que ru meje lii lo que es y ru stajui ntonces y ya stalii nda <hesitation> nduk. Ya te kieng de kateng basa o te mjie staut de ru ya stalii ya ast santjump bi ya dateo muu kuent te no kada pik nu kjui si nduk te kun gasasat tu ru gasasat ndu asasat te asi muu kumu stakjajaus que tsjep binuetes y ru kada kada kuent kada 6 o o ru binuetes bijiy kjuiy ru nep chjijiñ lii ya tsjandat y budat liedat njaung y ya tuns biu santjump bi ya te kun asi kun mjing pagas y tep kun lju daua ke lejep ke lejep ke lmole el mole de olla ru ndujuy ya te ya el ultimo ndu te kun mjie kun xiljia asi ndu es mjing pagas pero ndu ya ast santjump pro ndu njuande nduk te nduk ximjia u njuande nduk mje ya gueno biu ximjia biu dia primero bi te bi nip abeung de ru mismo y xñiu y el dia dos que es el los muertos que nduk ya batudat ke kidat. Ru ñkiuyat kuent ya que son difuntos y entonces ya de ru te ru ñkiuyet ndu njuande be bu te lii kun kapiey lii kun galleta kun pan biu cafe y entonces ru te ru ru ru ru tas lii ru kadaua tonces <hesitation> y mas que ljuts desde guaxñiu si uk matu juiñ ñkijiñ u ganjau ndu ljuup nda kapiint ljup kara ñkijiñ y ru ñkijiñ ndu bebu ljuts ndu ljuts y biu kapint ndu lañjiuadat nduk kuent ne ganjuu biu ofrenda bi te bu kuajadat biu ljau y biu bijiy te y es ujuy es bu nau kuent ljup ujuy juau pero nip kuent ndujuy ru ljau ru liedat nduk amadat ntons ru bijiy te te lii ntons nduk ya kjuiiy y ya stabudat <hesitation> nduk tjet njuande te meje todo te ya pajañ ya mjau t dateo entonces biu el dia dos bijiy ya njajay biu ximjia ru te kun nfjeje kun biu kuent biu ximjia te kun nfjeje njajay. Y entonces ru gasasat ndu te nda stajajauts ke lejep nda kuent nda nda nda binuete ke es biu nik ti despedida ya nda tarde kuent kun biu njajay biu biu te biu nijiy njajay y juande ru skamjit nduk jua pjiats kjua bakua stjik pan ru danjuy camisas, sombrero todo ponen y entonces ru ndujuy ya lo bailan todo esa ropa lo bailan la gente ru liedat kuent anajayat anajayat ya at naañ bijiy yanjajay biu ximjia y biu ximjia ni ma beung pik ama beung kikiaunt o pik ama beung por ahi mu donde donde ama beung nduk ximjia ast bijiy ama tjay ke biu nijiy es kuent kuent ru teedat ke ast bijiy ama mjaayat kuent ru nduk anedat kuent ane sijiñat ya at bijiy biu ma tjay biu ya kue lang te ya kue bikiuep ru lang todo mje ru nep ru te ru y biu ki xkii y biu ki xkii biu de copal ru ama y cuando biu lang y entonces y biu ki humo. Xkii biu ama ast ki ki iu kuent tjach asta kuent pa ke nda lama asta kantau npay ama astakuent kantau npay y pus biu nijiy dru ndujuy kuent te y luego biu antes antes de kuent te ru amadat kueje panteon ma ya njuajal ma tsja ma tjay kiung veces nduk te coronas pus ama tjay ru coronas ast bibiu teesku nduk kuent muu kuent kakiaunt ma jay kiung ma tjay coronas njuajal mjau bijiy ya bijiy ya pero todo biu nmau biu todo biu nmau biu nobiembre ndaja te cada ocho dias te te ru ljiee nau mang ne cada cada riu njuande chiñi es el ultimo es el dia ultimo de nobiembre es la que nau mang ne kuent como ofrenda pues horita ya es santjump ganu lejep santjump ganu ya ya ya kuent te ru ljiee ya santjump. <hesitation> njun niña nmau njuane niña nmau a diciembre ndu ya te lo que es te lo que la virgen lo que es la virgen maria y entonces antes kuent el 28 dias antes del doce y kuaren kuent ru ma njasp desde el 28 de octubre bijiy ya njasp ru resos ru kuaju nduanat asi por kius y entonces <hesitation> kuent nduanat kuajau ndua biu unn imajen kuen de la virgen entonces ma njasp biu 28 de octubre bijiy lañjias ru resos y entonces asta el dia doce bijiy tep ru fiesta te ljiee luego te enchiladas, te buñuelos, te cafe, mje cocas, budat aru liedat nduk amada pik te kuent nda velacion nda velada lejep biu es velada y pues nda ya kuajau asi lama asta kuent kañkiep dagujun bijiy te ru mañanitas que ntaudat ntau la virgen pero ni te lo que es el 11 para amanecer el 12. Y ya tu ru te mekat dagujun asasat o ntaudat o te resos nduk mje nda manda lejep nda manda pik ma tjay kuent ru kantel y ru te nda rosario nduk te ña y gueno te chjijiñ todo kampiujun asijiñat y y lo que es segun es nda velada y entonces biu ru ya sama biu xñiu bi ni nep te tu pues es el dia biu 13 biu de de diciembre bijiy ya kue ma te ru el 16 bijiy lañjias ru posadas ru ya ma nduanat kue y ya lajaun posada ke es para ru te lo que es ndua es biu san jose y la virgen maria de ru nduanat ma te ru lajaun posada ru amadat katus ya bu amayat ntaudat lagaun pues es segun para entrar ya te ya biu entrada ya naañ bijiy ya ljañbat lañjiiyat y ntons biu lañjiiyet ama tjay ya abudat nduk mje tamen abudat boloches o nduk te cafe y otro te. Kuent nda te de canela con galletas o nda ponche ru abudat kun buñuelos ru mjie te takji lii kuent kampuy con <hesitation> a te ru ya abudat y ntons ru ya lama bijiy quese juejep xñiu kuent amadat te reso y biu kue samadat kue xiaung katus amadat asta asi ast que ganjual ru 24 biu 24 ntons biu dagujun bijiy kue te te ya kue lo que es el nacimiento, nacimiento de jesus y biu te ya media noche y njuande ru media noche ji antes ji de kaujily ru ji kame njiñky nda ñkiue kame ne kane njajaut ma kañjiky porque senu biu t sakue lejep nda ma gameje y biu u laut nau mas ñkiy iu peje biu ti sansa nda lanjel ma gareng si nda ni njiñky y entonces ru njuy ya antes biu nacimiento kuent de jesus y entonces biu bijiy ya te que es te kuent nda rosario. Pau ntaudat asi todo lo que kuando ya cuando nace segun ellos mje el niño dios y el niño dios nijiy ya lo arrullen te lo te nda canto kuent de arruyo y entonces biu bijiy ya te entonces bijiy ya kjuau antes de njisu y los que son iu te los que son padrinos ndujuy mjau biu ki lniño dios nda si vas a pasar kuen ngu nda vas nda beso tu vas le besas la frente o le besas la mano donde tu le quieres dar un beso y entonces ya agarras un dulce y ya te dan un dulce y despues deso cuentas sijiñat njaung ljiee njaung ljau kapiay y te lo que son enchiladas kiua kian pues lo que es kuent la comida kuent lo que es kiua pues es kuent comida lo que es de kiua es una tradicion y xñiu que es la natividad del señor lejep billa el 25 bijiy ya kuent ya amadat ya tjay ya todo tjents mje nep ru kampiujun date tiñki luces mje ya kuent ya ama leung biu lugar biu pik nep date. Ya tjents biu ya sama ya astael dia 6 de enero, el 6 de enero que es la levantada bueno pues es el dia de reyes, el dia de reyes bijiy biu te tjents lo que es donde kuent kjuijits skua aveces juijits o aveces tjay asta asta el dos de febrero que es el dia de la san el dia de candelaria y biu bijiy njuande te bijiy la lebantada del niño o pik 6 de enero que dia de reyes.